أفضل التحكم في أحلامي، لأنها يعني أقدر أعيش تجارب وأفكار قريبة، أما التحكم في أحلام الآخرين يمكن يكون غريب وغير عادل، احلامي تعكس مشاعري وطموحاتي، ان احلامي الاخرين كده خصوصيتهم ممنوع